Ju'u nak kinpulataman lan tlawakan xatawa pinila pula putsakan tamawakan xapin chu natamawaparakan pakglhcha tunalikaxtlawakan ama wanikan xaskawawa xchaxpan kiwi, munikan ukun, munikan achulalaktsu likan xakgxakga akgnunan, chu matsat na putsakan xaliwa xtilan xaliwa paxni tu lakgatikan pula tu natlawakan mapupikan xapin, chu tsukukan lakgswakakan talakgmujukan wakg xalaktsu talhtsi akxni tlan smatanka tlawakanita matiwakakan aktsu xalu tsukukan munikan xatsilit akxni chichita lakgmujunikan xataxwan xataswakga pin chu xapakglhcha tlan kgalhikan kachalh uyu lakwalhakan lakwalhakan akxni kgawakaja xatsilit tlana chanita tlana matiktikan.

Kgakxilhli nak ja´e chichini, tamtum chichí, chichí paxawa, ama chichí chu tsetsegke, makgagantati kgalhí akgtuy xtakgen.

Akin makgachakgaya xlakata nina kinkachapayan tatat , nachu tuna waya nakalakgchakgeya xlakata nina pasipaya watiya

Nak kinpulaman lakchajan xu lakchishkuhin takgalhi xtalhakatni xlakan maxnapapan lakchajan tahuali nama huanican lakchihuit luxo patahuaka xlakan ni tahuali tatunu xlakan talatapuli katujun

Kalakgtawakgalh, katlawalh xtatsogní kakatsinilh, xlakata akní nachiwinan kalipulhuwa tlan natlawa xtaskujut xla tlan nachiwinan kalakatitum.

Nak kin pulataman pulux nachu lilakgapaskan muxusipi xtachiwin luwan Polutla, lakgachixkuwikán sikulán tapakuwi La Asunción ¿nikula kilhtsuku ja’e tamaxtumit paxkua? ne talakatitayana nak pusikulan takpuxkún tsuku tapukipula tumin nak chiki pulataman, nachuna taputsa tinakakgetaya sikulan ne nata natamakgtayanan la xanat chu pala natlawakán pinila mole wanikan xtachiwin luwan laktsiyunajli, lakgpuskanitni ta’an taswakga pin limakxtun chu natsukukan ta tamuju chow kamawikan lakchixkuwin ne ta tawali tsukswit wama tsukswit likaxtlawanankán xlakakilhtin sikulan na chuna ana ni ya sikulán tsukukan putsakan ne chixku nalhkuyu limapankgan ama cohete na putsakan tinatatlakgnan wa chima lax xtalakgati lajkgolon makgán música de viento na wilapá tatantlí lakga, lakgtsitsekge tantlin uyu takgchokgonankan ankan tiyakan sikula nán nak tun chiki xlakata natakgchokgonan liputum pulataman tlakgtiyakan nama sikulan nalinkan chi nak pusikulan nachu an ti ama tlawa ama xtachiwín es dios wa chi padre putsakan ti ama akpuxkun xakata na lhawan li lanka pulataman nachu tamaxtumikan xalakatunu ne kilhsu kilhtsutalamana wakg ta'an limakxtum uyu xlismalankgan tawila este tatsalanan kawayu, takgamanan wakax chu tlakgnamaka xli stiswanitachi wi tlakgnanin xlakata titanputum tatantli lipaxaw na lakgachixkuwimaka sikulan akxn chi chamajá est este stiswankgonit uyu lakgaxkgakgama tsukukán tlawakán lhkuyukán amá wanikán torito uyu tsuku laktsalanantapuli nak ana chi pupaxialhni nak Polutla xlakata lipaxaw na lakgo ja’e paxkua, ixpaxkua sikulan La Asunción.

Akit tu xiktlawalh xlakata tlan xakmakgkatsilh; pula tlan xikuayalh tu nakua akit la ama xtawakat kiwin, laxix, kukatlilh tumakgalaya ju'u nak katukuxtu lama kgatsas, lhkgajne nachu sekgna xiktlawalh liway tu ju'u katsiya lama wati, kgalhwat, latsu pakglhcha, laktsu pin nachu tu xaktlawapa xiktlawalh, kalh nak katukuxtu xtlawana makgan xana kgamanan nak katukuxtu nachuna tu tlan tlawapalakan sokg lhtatakan nitlan kalakgachuwalhtataw ama lakgalhinan wali makgan akin sokg lhtatayaw chu tsisa takimanaw wa ama kinkamakuaniyan.

Ana´ nik lakltlawan kin pulataman lan tijia katilanka tayana lak lanka kiwi, nachu lata ktlawama kakxila ixpipelekg , skgawit tuta chu katilanka, nachu wilapa akgtun ktsutijia ana´ nitanu putlaw wata talaklh tlawan wata ti kgalhi akchinchi chu xtakgatkga nak ama tijia mas skgawiwi wima tawilana kgiwi ni, ni lakgakganankanit wili lanka kakiwi nachu tasikgo pupunu

Akit katlakgalhaman snun laktsukaman nachu wa kalitaskuja tuku tlan xlakgan ixtakgalhikgolh xlakata lipaxaw xtalatamalh nix xkakgawanika nix kgasnojka, xlakan takgaxmata , akxni tiku xa tse tlan tamakgalhchiwini tlan tamakgastakga laktsukaman wililan xtakgalhchiwin chu lata takgamanan xlitalaktsukaman , akxi mapakgsikan sokg kgaxmata nachu kilhpaxtun wayan tu makgalakgan nak pulataman tu anan nak akgxtakga nak chiki xla wakg nawa lan tsukgawasa na staka lan tsusumat nina chapa tatat tuku chi akit xak lakaskilh xtakgatsinilh xlakata kata kuentajli lipaxaw nalatama nina chapa tatat nachuna akin masiniya kamasiniya la latamat, xlakata chali tuxama xlakgan nitakgatli tunu litakgtluwit ,ninatarakilhstala cha lipaxaw tlan natastaka akin wa kakalimasmaniwi tutlan tapuwan xlakata lipaxaw chali tuxama xlakgan natalatama , nituwa natastaka , kamasinikan la skujkan nak katukuxtu la nachuna laskujkan chu kalakchikin xlakata ninakakgskgawikan chu tlan latamat natakgatli.

Je, akxní matsukiya aktum taskujut, tuwa makgatsikan, xlawan matsukiya, tasmanikan taskujut lismanikan chali chali katsiniya tipagatsi taskujut tipagatsi latlawakan tipakgatsi, la lanalakkaxtlawa tu pat masiya

Ju´u nak kinpulataman wi akgtun liakgskgawin ne makgan xkikawanikanan kintsiyuna, ama wanikan skaw chu sipijchichi xwi tantun skaw xlapula nak kakiwin xanit latapuli snun ixtsiksma ana chi tatanokglhi laktsu mokgot lan wama ama chi laktsu mokgot xla wama xlipuntsu chalh ama sipijchichi uyu wani ¿Tuku tlawapat? kgalhtinan chi ama aktsu skaw, akit juu kuama laktsu mokgot kgama katat kawawi, ama chi sipijchichi wani tooo akit nikuaputun mokgot akit kaman wayan wix wan sipijchichi uyu skaw wanipara tooo nikakiwa nikakiwa akit, akit nikgama jae laktsu mokgot lakgkgama , tlan wan ama sipijchichi na nakua nak kgalhwanan, ama chi skaw wanilh ukatawila ana niwi chiwix juu katawila nalakgpalha laktsu mokgot ama chi skgalala skaw uwi akgtun aktsu mokgot pakglhlhi chi ama ixkgalhwat sipijchichi puwa chi ama xlakata mokgot uyu ama chi sipijchichi tsalh tsukulh tasa aaiiiaiiiaiii wan ama chi skaw lakgpakglhnilh ixkgalhwat chu chi ama skaw tsalalh xlakata ninawakan chu chi ma xkinkawanikanan ama liakgskgawin kintsiyuna.

Akxní nikitaxtu kin taskujut, akní tasi takglhuwit tikkataskuja nachu akní nikitaxtu tuxlakkaxlanitaw.

Akit ju´u nik lama nikula tatasi kintala laktsumajan na laklanka tsina ,tsasniwa witi kgatli laklhman ix chixit witi natalakgmanipala talakgati para stutsokgo nachu tilakgati ma , mas tsetsekge nachu mani , lakstumajan tatamani, tatakaxa akxni ta´an nak pukgalhtawakga talin ix lhakgatkgan xalakskuela chu akxni ta´akgchokgonankan pala wi paxkua natalin ix lhnambuj tataya takgatli xlakgatkan luwan wanikan vestido, tawali laklanka lakxman xtatunu la xa mulata nachuna laktsumajan wine tsasniwa wine xinula. Xalak kgawasan na laklanka lakgkawasan tasjuka natakgalhtawakga chu wine xinula, wine tsasniwa nachu wine smalala, wakg lakgkawasan na ix chixit kgan lakstu la xalak kgawasan niti lakxman ix chixit ju´u wakg kilhpaxtun tlan tamanankgolh nak kin pulataman

Ju´u nak kin pulataman tlawakan pulaklh, walinikan tipakgatsi tu lak nak katukuxtu: walinikan: kulanto talhtsi chayote jinak skulu stapu skitit nipxi chu chalankgapin Makchakan stapu xa tsetsekge nak xalu, kalakgaxtlawa skitit, kamaskgoke, nak kaswila lakgkaxtlawakan chu mukan culanto, xkawan xwakan talhtsi, skulo, laktsu tlawakan chayote chu laktsinkan nipxi, nak xwati chalakan chalankgapin, munikan laktsu jinak ama wanikan tokgskan, xtakgakan skitit, pulakmanukan, chu limakgchikan xpakgen xawat.

Laktsukaman laklan ix liminit, lata talakgawan xlakgan tlan tastaka akin tuku natlawaya ti kamakgastaka para xlikana akin lakaskina tlan xtapuwan ka wa , kakamasiniwi tu kgatli tlan , kakalimasmaniwi katakgaxmatli, katamakgtayanalh akxni tu tlawama tsiyuna katadalhawalh , katajuentahli kitsistankanin, katakuentajli ixlakgan xlakata tu akxila nitlan xla nikalhawalh kakamasiniwi tuku amatlawakan kgalilhan y para akin nitlawaya tu nitlan tuku na anan, xlakgan natapuwan akit kamatlawa tu kalitlan chali tuxama wix nastakape namakuaneyan tu e katsini min liktsu , nachu kamasinikan las kujkan ni kakamaxkikgow tu kinkamakgskinan la likgaman, lhakgat , tatunu , kakamasiniwi xlakata akxni ti tu lakaskin kaskujli xlakata tlan nakgatli kakamasiniwi wili tu ama xtachiwin luwan wanikan valores , kakalimasmaniwi katakgaxmatli, kataskujli chu ka lataratatalih wakg ti tatalamana

Ju'u nak kinpulataman anan lhuwa tatat, xalixkajnit tatat wa ama xasakgsina kgalhni, cha'lhuwa ti talamana ju'u takgalhi xalixkajnit sakgsina kgalhgni, ama kgatakgxa wa tiku nitlan tawayan, tilaklixkajni tuma taway la ama xasakgsina chuchut, wa tamuni xa lhuwa xasakgsina kape, taway tu makikanit makgas nakxakpukgawiwin, taway lhuwa tu ama makaminkanitancha makgat wa ama nitlan kinkatlawaniyan wali limin lhuwa tatat.

Ge katsi akgtun takatsin ne xkintawani kilitalakgapasni tawan xlakata mat akxni chatun puskat k´amalama akxni kgalhi itskgata mat nitlan kalatayalh nitlan napalhnanan, nitu natlaway mat xla nakgetama nila latnuy nak puway nila tu natlaway ama chi xmakni snapankga, makkunit, ixakgxakga mat talakinit, xlakata nakaxtla chi min chatun ti kgatsi kaxtlawa tuwan mapupi wa ama wanikan palhna putsa xtuwan xlakata nalixnika la ama kukata, la ama tsiis wanikan tuwan , jinak ama timaktsipan namunikan ama, namujunikan tipakgatsi tuwan xlakata nalimakxnika akxni chi lat pupumaja ama tuwan matiktikan lata kgalhtxtunit xachuchut latsutsokgo la mantajwa uyu lata chi makgkgatsi lta chi´chi tantimawakakan ama puskat ne kamalanit lipamawakakan lipaxakan xatuwan nak ixtsikin limakxkan xatuwan lata chichi xlakata lakg nataxtu (xleche ) chu ama xkinkawaniyan ama tachiwin kintalakgapasni chu chi ama xlakata chali tuxama lakpuskanitni nitapastaka nipalhtilili tawan tasi latapakunit chu ama kamakgtakgalhkakan

Kakxilá nak ixkilhtun tayana laktsu tuwan, tlawama chuchut, makawan, nak xkilhtun tayana laktsu tuwan nak xkgalhtampun tasi laktsu chiwix, tajuma pusum, putlun, muntsiya, chu laktsu tamakgnín, makgaxilh, tokgoxo, lhtimpu chu katunu tasi luwa nema tataju nak puxkga.

Akit xak kuanilh xlakata nilakalakpuwa , xlakata tu lichalhkatnama , kakuentajle ix taskujut , katamakgtakgalhli , xlakata ti tatamakgxtakgnit nak xpulataman na lipaxaw akxi nataspita nakalakgpaxialhnan , nakakxilhpara , nakatakalhchiwinan, nakatawayanpara, chu lipaxaw makxtum an latamakan la chi lata chalhtatnama kamakantaxtilh, nikatalaktukxtayalh chu ni xlimakgas na min kalakgpaxialhnanpara ix litalakapasni, nachu xlakata katachiwinalh nak puchiwin como makgat lamacha kakakaxmatnilh ix nana , xtiku, xnatakaman xlitalkagpasni para kgatlí ix kaman kakatachiwinalh ni kalakaputsalh , cha xla katamakgtakgalhli xkatata nakalakmin chu lipaxaw natalatama xanatikun para kgatli ix kaman y katamakgtakgalhli snun, para xla ni tamakgtakgatla tlan tu ix akspulalh chu lilakaputsa wa ix likana kamakgantaxtilh tu lilakatitayanit chu xla akxni tlan namaxkikan kilhtamaku nakalakgpaxialhnanpara ix litalakgapasni nak ix pulataman

Makgan lan akgxtakga xtlawakan akxni chikinankan akxni tlawakan akgxtakga pula lakgolon taputsa ti nakamakgtaya ta´an taputsa xatsukswet mokgot wama wanikan ta´an chi tsisa tataxtu ta´an talin chi tasiw, lichukun tu nalichuku natalixaka chi xtachukun talin xputakxtun chatun chi ama katujun ama takxtu nak lanka mokgot xalanka kiwi tatanpachinit chi xlakata pala natatantuwasa namakgkgosa tachinit chi nak tasiw takxtu, takxtu, takxtu uyu lin chi xlichukun tsuku kiy xpakgen mokgot kiy kiy lhuwa lhuwa lata makaminacha talhman tustu chi xachatun saktilha mamakxtumima ama xpakgen mokgot wanikan tsukswet akxni chi masputukgolh taana chi nak akgxtakga tapuxtokga taan tamin tapuxtokgmana xpakgen tsukswet takgalhi chi akgtun, akgtuy kilhtamaku tsuku talakgskgay itat tatlawa ama xpakgen tsukswet chu uyu taputsapara mayak, xamayak tasiw ne anan nak kakiwin taan taputsa taputsa ne nitalakpucha tsukuy chi tasiwiy tasmiliy tasmiliy tamatsawaji xlakata tsolekga nawan na wi ti maklakaskin xunak witi kgalhi xunak chasita an muju nak chuchut matiju kgalhi xli tuma an makutu chi akxni chi skawawata namaklakaskinkan latasiw uyu takgonxa, takgonxa la tasiw la maklakaskinkan nama akxni takgalhikgoya wakg tu natamatijuy nak akgxtakga xachalaklanka kiwin, witi palhtakala, witi pulankan lhtakala talimapachawa chi akxni natawaliniya xatsukswet chatutu, chatati talamakgtayamana witi tawaka talhman ti namawakatilha xatsukswet witi makxtutitlama chu witi mastama xatasiw ama chi tiwaka talhman maxkimaka tsukswet uyu siwima xamayak, siwima, siwima maxkipalakan xatsukswet uyu chu naakstimakgachawakgoy akxtakga akxni chi tatlawakgonit xaskgtin tamatsuki chi tamapachawa witi palhtakala, witi tawalini matluk, nawi ti taslipinan tawali chiwix chu smukuku tiyat talislama xpankan a ma akgxtakga tawalini xapulakawan , ananilaktanukan xapuwilhta chu ama tlwakan chiki juu nak kinpulataman

Nak kin pulataman makgan xtlakgnankan, tapakuwi música de viento, tamaklakaskin nawa wanikan litlakgni saxofón, tuba, trompeta, clarinete, plato, nama litlakgní xa luwan. Alakatunu nitlawaka, chilh ju´u nak kin pulataman, lakchixkuwin chulakgolon, takatsinilh lata maklakaskin tlatlawa litlakgni, tatlakga nama wanikan zoilote mojado, xamakchitwa chun, nak kin pulataman tapaxawa, makgan tatantli chi latiya tasi nama tatlakgni, talakganan makgsnapapan chu tawali xtakgnukan.

Makgasa lakgkgolon chu xta´an taputsa ix kiwi xakata natalimalhkuyukan , xtatakgasa wine chastunti ne chalankga ne chalankga xtamaklakaskin lilakgskan kiwi ix tachiwin luwan tapakuwi hacha xtachapa, xtachapa ix liskan kiwi uyu chaj xtayawani nak chalankga kiwi xtamakxtiki ama chalankga kiwi xlakata ninatatsawaji chu tlan nataska lakapala

Akxni titaxtulh ama tatat wanikan covid-19 lakgpalilh kilatamatkan wana chi xpalakata akin chali chali lakapalamanaw amanaw skujaw akin makgxtakgaw kinkaman kin chik kin chik niwilanaw chali chali akxni chi jae milh tatat talakgachinuw, talakchawatanuw nak akxtakga makxtun xwilanaw chi limakxtun kinkaman kinkgolo tlawamanaw taskujut xalakg akgxtakga putsamanaw lanaskujaw xlakata nimakgatsankgayaw kintaskujutkan akin chi makxtun tawilaw akgtun akgtuy kata chu xlakata wama talakapastakni mincha kgalhchiwinankan latawilakan makxtun tunixtlawayaw puntsu puntsu makgachakgayaw nachu akxni wayanaw lakgchakgayaw tu ama wakan chu ama lijikuanan tu akgspulaw ana chi katsiw xlakata nitakgaman kilatamankan wali chali tuxama ti kgalhi tatat lamakgtayaya xlakata chu taxtuniyaw y tu tutawan nak pulakawan kakgakgaxmatwi tuxlakan natawan xlakata nikatlawaw nitlawyaw xlakata tlan nalatamayaw.

To, akit nikmatlawani putlaw, ana ni kan akit akni kan skuja kputsa putlaw nema wanikan taxi ana ni kan lakatsu ktlawan xlakata nak chan a na ni kgama.